أفضل أروح أشوف فيلم وحدي، لأن الأفلام تجربة ممتعة تقدر تعيشها بالطريقة اللي تبيها من دون ما حد يقطع عليك التفكير. أحب أركز على القصة والمشاهد، وأحيانا تكون الأجواء في السينما تخليك تشعر بمتعة أكبر. أما الغداء وحدي صح ينفع بعد بس أحيانا تحس بالملل. بالأفلام أقدر أستمتع بالوقت مع نفسي وأختار الفيلم اللي يعجبني من دون ظغوط أو تدخلات من اللي معاي.